يعني نعتقد انه نجدر نمشي في اليوم الواحد تجريبا <hesitation> عشرة كيلو متر اذا كان الواحد في <hesitation> في اليوم هادا <hesitation> ما وراه شغل بيكون خارج انه هو يتمشى يخرج مع الاصحاب هيكي اوجات ممكن الواحد يمشي <hesitation> العشرة كيلو واكتر كمان اذا كان الاصحاب معه.